ͻnam dɛ dwumakuw no wͻ nyimdzee na wonyim kwan a wͻfa do wͻyɛ hͻn ndzɛmba ntsi wͻwͻ nhyehyɛɛ a wͻdze dzi hͻn dwuma. Ntsi dza mɛyɛ nye dɛ, mͻkͻ akɛyɛ dwumakuw no <hesitation> ne yɛfo na ma - maka hͻn edwumayɛfo no ho dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ a mosua dza wͻyɛ na hͻn nhyehyɛɛ na hͻn akwan nyina, ama meetum meduadua ndua beberee na mehu dza ͻrokͻ do na makyerɛ hͻn. Meda ase.